ⴽⵓⴷⵉⵙⵉⵙⵜⴰⵏⴰ ⵀⴻⵡⴰⴷⵓⵎ. ⵎⴰⵎoⵣⴰⵏ. ⴻⵎooⴳⵊⴰⵏ. ⵡⴻⵀⴰⵔⴰ ⴰⵉⴷⵉ ⴰⴽⴰⵀⴰⵍ. ⴰⵉⴷⵉ ⵡⴰⵔⵉⵔⵉⵀⴰⵔⴰⵜⴰⵔ. ⵉⵏⵏⴻ ⵏⵉⵜⴰⵢⴻⵜ. ⴻⴷⵢⴻⵎooⵙ ⴰⵉⴷⵉ. ⵜⴳⴰⵣⴰⵏ. ⴰⵡⴰⴷⵓⵎ ⵜⴳⴰⵣⴰⵏ ⵣⴰⵔⴰⵜⴰⵏ. ⵏⵉⵜⴰⵜⵇⵉⵎⴰⵜ. ⵙⴰⵏ ⵎⴰⴷⴰⵜⵉⴰⵣⵣⴰ ⵍⴰⴽⴰⵀⴰⵍ. ⴰⵙⵉⵍ ⵢⴰⴷⴰⵀⴰⵍⴰⴽⵉⵢⴰⵏ. ⴰⴰⵙⵜⴰⵜⵙⴻⴽⴽⴰⵔⵉ ⵔⵉⵢⴰⴷⵉ. oⴳⵉⴳⴰⵜ ⴰⴰⵜⵉⵜ. ⴳⵎⴳⴰⵜ ⵙⵉⵍ ⴷⵎⴳⴰⵜ. ⵏⵉⵜⴰⵢⴻⵜ. ⴰⴰⴽⵉⵍ ⴽⴰⵎⴰⴼ. ⵢⴰⴷⴰⵀⴰⵍⴰⴽⵉⵢⴰⵏ. ⴰⴰⴽⵉⵍ ⴽⴰⵎⴰⴼ. ⴰⴰⴽⵉⵍ ⴽⴰⵎⴰⴼ.